<laughs> Nden sukaaɓe kaa njey kolloyi saaraaɓe muuɗum em. <hesitation> kullel amen ngel annii sefo! <hesitation> nden saaraaɓe kaa mbemmbaa faa walaa seese. Sukaaɓe kaa kuli ngari, arannde kaa ngel sefotaako. Hannde kaa pijirgelan ngel annii sefoo, ah huunde hayniinde waɗii.